Ok mi stori mene a malan u lalaro pengan va malan te ni u me bait bure u me deri va bu mai bur di lalron va a di tutarai suri iau na tsanga ni bu kain tsing tsang wain ni na vakoit na vakalia geit geit bu mai geit dere va ut te me kalai sin mi mi kain binangau malan ni sivunan u kap u kap ku dere ne mi kain binangau malan ne, so ini bu mai ni di te me deria va iau bur mi madar leong ne sim kain kapinots malan ne a di te me tere va bur va o tete kutsu a u tete vakoit. A ini o tete lalro ong katsep va ngo bu mai di ta ngas lakiran va iau ini ute me kalai sunan u te mo aron mi banga vono ne bu banga tsia te ne i anon mi vono mi opis ne ote mogos i aron. so tete mo geit ta ngas tlakiran va voi di ta keskes vagit ta tlakiran va bu kapinotsi aron ne mi saun. Katsep va gi tete mo ngasngas na vododonmei mi sa misa git ta ngas tsanga git ta tlakinanva geit bu mai geit ta ko mo nganmi palan a Vinvindon a te ko kenda geit ta mo malan e geit bu mai ini simi kamber. So git ta ngas tlakiran va ni gait ko bisi tumastumas te va mi kapinots ngan va git ta kap tlakiran o mi kapinots i ta ong tuktuk ngan, sivunan e geit simbu tumbu geit di kap lakiran va di ta bit ngan ka kapinots sikovo mai sivunan eni mi taim ni palan mai di bit nga bu kamber simbu maimane va di tere mi kamber a important tumas simbu mai mai kakauk. So ini iou u lalaro vakoit suria be mo sivunan bu mai di te laloron va bu mai di te mat inau va mi bat a sor mo oa kor o misa, so ini iau te me kelei deri ne o te me kalai ne out vakoit ne au kelei te te i aron ne mi kapkapidena, so mi nama ta ngas ve sor duis ngas te va ta mo malan git ta ngas vodonme bu sina kain pala pala geit di ko mon. so ita kap biti palapalan nge iau. a et te bor vetsekti iau mo o iau te bor vetsakte no mo. va gito tebor tuir tsak mo ni simi inamo va takap ka banga dedeng te se gito. A ne are ia te puk stori na vatavetitiria geit va geit ra geit ta mo kalai na. Tari iau malan a geit bu bangan bu kasi geit ne gi me. bu vavine geit di mo na vodonme na vatiri geit o malan te ne geit ta bisi simbu mai si aron mi ousik va gi ta deri mi banga vinvindon odi ta dere mi banga tsimatsang ia ron mi au ausik va bu sikman di ta por kulikuil na morongai na ra kot siken di sar vono. So are i te <noise> mi saun a a nidim ngan va mi saun ta poro na taria bu kapinots palan ne taria kovana mi kapinots se dur ini ba madar. So are i te are in bu madar so na vadon mia bu kapinots kakauk i ta ngas vododomia te va are are i te mi madar ate poro va gi ta ngas vatitiria bu sik man bu docter di ta taria kam marasin i aron bu madar suri bu sikman di ta ngas un marasin nge kalai vodonme va gi ta mo i gron mi banga saun, un vakalia mosa marasin va di ta kalai, are te mi puk stori.